<hesitation> Fisaboa igny gn'hitako fisaboa anazy fotsiny zany da oe sasà madio aloha izy, da rafa sasà madio izy, asia e betadine na asia alikôly satria igny zasy e mangala gne bakteria aminazy igny, na koa misy avao koa mako ndre da sasanao madio fosiny izy apetraky amign'eo defa vita an'izy zay.